لو كان بإمكاني أن أشهد أحداث التاريخ كنت راح أختار لحظة هبوط الأنسان على سطح القمر في ألف تسعمية تسعة وستين. إن هذا الحادث كان نقطة تحول كبيرة مرة في تاريخ البشرية. كان في تقدم علمي وتقني غير مسبوق. لحظة رؤية الأنسان يمشي على سطح القمر تمثل حلم البشرية في إسكتشاف في الفضاء وتوسيع اَفاقنا. حتي هذا الحدث ما غير فقط فكرة العلم لكن كمان الهم أجيال.